انا الحقيقة كي نتلاقى بصحابي عادتا نلحق بكري علاش نلحق بكري حاجة اللولى نحب نكون في راحتي نلحق ونجلس ونسناهم انا بعقلي خير من نلحقلهم روتار ومام يعني كي تلحق بكري يعني تبين نتايا يهموك هاد الناس وهوما صحابي ونحبهم ويحبوني وكيتلحقلهم متأخر هدا شيء يدل على انك يعني مراكش سامع بيهم ومراكش تبع تاحت بالهم كيما هوما يحبولك راحت بالك وانا اصدقائي صح صح نحبهم بزاف ولهدا نخير انا نستناهم وماشي هوما لي يستناوني لاني مدابيا ياسر هما لييجو- انا لي نجي لول وهوما يجو مورايا ونتلاقاو ونقسرو ومنخليهمش يستناو بزاف بشب حق عليا نخليهم يسناو يعني هوما عزاز بزاف وانا مدابيا مايعياوش قع كي يكونو معايا ويكونو فؤحانين وكي هوما يكونو فرحانين انا تاني نكون فرحان